دا ممکنه ده چې له خپل کلتور نه مختلف کلتورونه په رښتیا سره درک سي، که چیرې انسان خلاص فکر، درناوی، او د زده کړې لیوالتیا ولري. د خبرو، تجربو، او اړیکو له لارې د نورو کلتورونو ارزښتونه او دودونه زده کېدای سي.